No läbi Aasia jala minekis um kõgõpäält vaia viisasit, selle et sääl um pall'o maid. Ja tõõnõ asi, no sääl um peris ohtlikkõ maid, ma ei tiiäq, kas sääl piäsiq sis ihokaitsjaq üteh olõma vai, et säält eloga tagasi tullaq.